باش تقوي جسمك لازم تمشي بزاف، لازم تتحرك بزاف، لازم تدير شويا رياضة لازم تجري، و تقدر اتدير لحديد باش تقوي أكثر جسمك.